Laha aminy ñy fañaraha-maso ñy raha ataony ñy tsika aminy ñy vatan-tsika moa: -Ara-dalà ñy fampiasà ñy teknôlôjy hañaraha maso ñy raha ataon-tsika ;nefa misy avao koa ñy lafiny ara-etiky noho ñy fitsipiky tokony ho dinihin-tsika manoka ;mila hain-tsika ñy <shushes> mandanjalanja ñy fampiasà ñy teknôlôjy zay.